gwaɗu vahahe uʒangaghna kaw jeb da muvahe maranakat yada tathurala maranaka yada taghigal hiyu maranaka yada tumogol tina, inunda agha taghval ulrna ya aghanʒana, a lkwana, a nununa tgabadaya inunda toʒul dan dan mewna tsaghanabka tuʒangagha gi ndech, neche ku ɗauta gulen vura, takwara kwarayin chrian gwaɗun kori zung zunga, korakorayi da tsaghanabia ka tudzangagh. Aka to ei dakana gulenye gaʒa ghvan zamanine tukule tukorch gulenye to haha ghuen, hahad lahunda tumog ta thunuvah an ghuen ɗakana warka patsaka tin uvahe, patsa patsaka tuvahe daraka, nchucha hyahya dadamun tim na gugyga ka, gyagyigaka, undashiɗma sai thavaham gyʒam peɗe ghor guʒam, gharham sarta da hyigil kamar gl gyinge ko da the tasnamun sasinamawat gwada trakutua, the tat mogmawa ndech ama thakuma ɗakana har nch mogma, ama thakuma ɗakana har nech mogma, ama magatab va trakuta zamanin nau amdiyumawanau, sakwa kum trakuta dawunku tchurmanagh takaɗu kun chairman nagh. Sakwach trakuta damaga alahenda koran kora kuntu chairmanaghun sukwawache alahunda kwaɓa mulwa sukwa han trakutana guda. Ko vulawahan anaheya bughakan kwiba hayan magawala, tata tatala, gluena ghva ghvaɗ dakana, a hmabul ta ghva njiɗak ngulakura, napfakwa, ngusakwa ngusakwa, ngiyakwa an dʒuvuna. Hambu givaɗa ghuɗun thantan gwaɗnaw. Ghva zamanina tsaghnanab kun tala mun malan alamun tsaghanab kun tie dʒina mawa. Yayal tudʒinhana makwa ndi dughalha aptsaghal ghva mahang. Tsaghatabku yaɗa taghval na zamani tsag hatabkune yada taghval na zamani tsag ha ta kune yada mog gargajiya mawa. Magatak, tsaghatab tudʒinagh. Ei gi nda kagh har yunʒuna gwayugwa ya luwa golna, ala alaha nda ghga zungzungaye gwayunta, nahange gwayan tuluwa mel melha amduyana nahanye gwayan tuluwo. Gazaki mel kagha kwaranunka tinunda tu saganga gha sagangaghuna, netasna tachi to a ghva zamaning na, ghva zamanina na a hmab gwaɗa a nʒiɗa a ghva kuchakva kuchakwa, kuchakwa hmabuwa, tsaghanabka tudʒinagh gulenye ina zamana, tunda zamaniye mbuɗava mbuɗa luwana, kaghaɗma mbuɗavakun gaza a mbuɗava luwa, gaʒa mbuɗevab chu hainunda da kwarawan tayu. Ama ghung gulnye, thahe tavza wati aghadina ghan na tala todʒtwan a’ takuya gargajiya golnana lakuya gargajiya a mbitsata maw. Takiya zamani mogumuma ei mbitsata mun tina mun, to ei to dʒ twah, gaʒa dʒadʒach tuvahna thavaka buna vach anguʒam tunda hahaɗuvah kaya kada mamuba, ku mbuɗafka inashiɗe taya ku vunaka tayu vah ei naya ngana, muna uwahagha muta ta guvura da zava nʒaɗin. Ama nakla fitna uvah tala bkue, bekwe, bekwe ko iri tala ta gyagka tin uvahna zuɗbu mbuɗaka, crop rotation kag bature mbuɗufka tana, mbuɗufkatana mbuduf ka tama, vaye tumogul gwaɗa ghva dada maga magach tin ghva, ghaghvaka bitnai dʒavaka hiya kiɗika, to nene ne tsukwata ndecne, jebu hyaɗ raga vata ne tsukwata ndechka. To mbuɗufka inyashiɗ tadi, ko wurna gyigaka, thava ka wurna ku gyigaka gyinge, gyaghgaka gyinge, gyigaka wirak, wirake, hahaɗ huyunda la nala masakwa munugol duk inunda mogolna na amawala damɗiya kuma imatahyuk na tsakalafkun time lakun tughuba ma, tsakalafku hmma tu kayagh kuma kurura mog tina gadi na golna kuvura poɗyi time va kayagh ei ghva kayagh nama tumog nech talaliya arʒiki- saboda haka. Alamunye ɗamaɗama vulgi nda kagh tsatsukwa luwa, damava dama lu. Hamb gwaɗa chuhuran gurhiyu. Amawapsa dat fit. Hasukat wahaluna ei taʒavata tin. Inadaʒka damewaghu. Haɗafun malahuna tuhinu. Warka tuhinu hnaghka dʒarɗala ng we tasangana ɗafi. To kag dadamuny afhiɗa. Ina datama kanafti ka. iya to tama kanafti inɗukagh ngana guvura magala. kagha sakwa sakwa nda nndʒukaghna magutaka ndech. Afliɗa, ankora tudʒinagh a thadahem thada fun, fan, fan sosai amaga han, shine ndʒuk dakan ghaghva ndaviya funka ghva kayaghta. fund ga ghaghva kuma, suyakun tinana sakuta kune warka vulsukivagh ei nana vaya mblakwe mblakwe sakwabaka tu hiyaghma. Ndaviya guln kirɗyu ɗyu ɗyuwa maya, agha gulen kwaba ma supsukwaka sakwu sakwa lan gwamnati ɗifandifa hanye agha gaɗeɗ ngargla ina maya tsilum, lulum hakahkau hahan nda kwabu, agha kagh kaya puta pata ka sakwab karya. Awa dʒagantima zina eh kwitima takun, awa dʒa nguɗfe alamun ɗughana, dʒat nguɗfung ɗighana, golenye gavulang vula dadamun tewagiva. Dʒavadʒuka ei hahaɗun ndunda da klapta ka sukupka damaga bukata udʒinaghka ndeche ei akarantu udʒingha, i sut tu ghuena rashin lafiya gol maga magaka rashin lafiya na. Duk ana cihki an hiya ngane. Amana puɗa kuma inunda dazul ndaviya puɗa kune, a klewuta mamle ɗiya a kwaɓa bana gha tina tagh tagh ta tun giwa naye a seu saskwa hina ngwaya kimbaka neya saisaskwi inin kimbak ei zamaniya, awanfa nda shiɓa, awafa nda shiba, hwan fa ndashba agh nda kagh nda shiɓa amba nechba ma hulfa ma matsutsa, ko hulfund ma massutsal ama na afa, dʒava dʒaka hasansaka dʒava buhana, ghwanga ka, kak ghwanga da klapta klach an viyana faka, ghwangu gulenye a sukuptaka anfit tala, ana vita tsatsukwa bukatagh, tsatsukwa gwaɗ tak nagu klafka sukupka tsatsukwa ghwad taka klafka sukubka. Tamog voya alatamun dabarbara ndʒuka vuyana kenawana kor chewa amaga ta mogko gaʒa hyahyimini damog kegh kun ne da korkan ndechinka, tukor gwaɗa ghva ghvun da ker kegh kan mallam baghanka to agiya vurata kwara wata awanubtsogha tudʒina ghune tighva, tsaghbkun tudʒinaghun, <hesitation> a wayo nda zaiyi tsatsuhurach ndunil, tsaghanabka tudʒinagh yada da sunatach daraja adina na minana, mehinana, nunu hana tsagha neb tsaghach na, udʒangagh kothina mbete ghununka, jeb da tamok chiɗik chiɗik chiɗik gwa marana maraka. Gwaɗa ghva nganane maranaka tudʒinagha marankan tinunda dʒavadʒach na yada da dʒuch, kwaranka, yada ta mog kakla ko lubuch dat vuka sukwagha kwarananka.